Mi sai propi niente dël Pakistan, cunosu pa la cültüra, sai ch'al e ën l'Azia, ma al e trop luntan e la cültüra al e trop diversa rispèt la cültüra italian-a e cuindi sai pa coza di